اهلا <hesitation> صباح الخير أتمنى إن انت ال <hesitation> يعني الانترفيو أو المقابلة اللي احنا هنعملها دلوقتي <hesitation> تكون جميلة باللنسبالك وتتبسط <hesitation> حابه أول حاجة أعرف ازاي بدأت مسيرتك المهنية دي علشان أعرف برضه ايه دوافعك ورا النجاح بتاعك واذاي رحلة الشهرة بتاعتك بدأت وحابه برضه تقولي بعد شوية ايه أكبر تحدي وايه أكتر حاجة كنت فخور بيها في مسيرتك المهنية.